وعندما كان الاطفال يلعبون <hesitation> رأوها على الشاطئ بدافع الفظول ذهبوا لاستكشافها ورؤية ما بداخلها ولقد كان فيها العديد من الكنوز والأكل ولكن لم يكن هناك احدًا في السفينة فقام للاطفال بحمل بعض من هذه الاشياء وذهبوا الى <hesitation> أسرهم وأتت الأسر وسحبوا السفينة واخذوا كل ما بها ولكن لم يكن هناك احدًا فيها.